Lu Vietnam è un paisi riccu di tradizioni antichi, cu na cultura ca vènera l’antenati e rispetta la famigghia. Li festi, comu lu capudannu lunari, sunnu chini di riti. La mùsica tradizionali e li marionetti riflèttinu l’arma di stu pòpulu.